Bueno escoba njan njan chion xa'a chi yuu tanta chi ndajita nani yuu tantaxhia kunde yuo importante xhi uu tiyukuan njan kukano xhen yikuan njan, njuu kunevao yikuan chi ndejana chi mani mani yutu xiuni yutu tiki xuena njan uun ndaka naxhika kuu nana xana kande kunai xhita ini yikuan xhita devina chi tukuan xhina chi njuxhikan xhion nina xhina ndujan xhikan tuna kaxhiniute ndexhiyachi kuu texa chiku taxa kovayikuan nixaxa xhin vara xhikuan kuxate njen xhiki ñiu undaka ñio yaa yania kuu ni kendo desperdicio noxanixa ajan kanyituo kuxata yikuan tayuiko nani, escoba kuu kon español akoxhi kano nuu xhekuan yikuan chi kuxexi kano kunda ke tu pizo kunda ke tu viño kunda dikuan detuyeo undaketo katan ndana chi kuu akukuayo ko'o akuu iin ita yii kuiya konja anoxhenjan importante tuu oxhenja naj vée vee kunda maxiaxhia.